पकिस्तनि चुल्तुरे क नथन्ग् ब। मेव नेत मितिअ जैतु पकिस्तनो क पेर गै। <hesitation> किन् रानि मिति नहि सबब्। भेसेरे इस्लम् त्रदितिओन् फोल्लोव् करम। <hesitation> भेसनि रेगिओनल् लन्गुअगे ह हिन्दि। भेसेरे गान् लैजुम् नै पर जै बै। <hesitation> कुससुस्, <hesitation> भवल्पुर्, एन्द, <hesitation> हिलिम्स्, रोग्स् ओफ् भल्छिस्तन्। भेसेरे लन्गुअगे औ उर्दु लन्गुअगे। युस् कलम् नतिओनल् लन्गुअगे अबिसुर् न। <hesitation> भेसेरे गोद् क फोल्लोव् करम। नथन्ग् ब। इस्लमिच् धर्म। <hesitation> भेलिएफ् करम। <hesitation> पकिस्तन् इस् इस्लमिच् <hesitation> नतिओन्। जेरो पोइन्त् ओन्र् प्रेचेन्त् ओफ् इस्लम्।